Pos tapocu no es pa tantu. Cogis la sartén, la enllenas d'augua calienti i vinagri por dies menutus i alogu fregá-la i ya. I si entovía no á queau cientu por cientu comu tú la quieris pos agarras un estropaju d'essus de hierru i arrascas, peru cudiau con sel tan pelilleru que á si por sel tan pelilleru te vas a lleval tolo que lleva pala comía no pegal-si. Amus, tú vedrás, i la comía hondea-la!